. Mkpo emi eh suop, ntak awak eti eti enu ensmde suọp, ndida nyere idem, ndida nyea ọfọñ ndida nyed usañ, ndida nyeri mkpo ke ufọk. Imenyene suọp uyse idem, imenyene saika emi ekemade eyed usañ, imenyene emi enyuñ ekamade eyed ọfọñ imenyene mme uto mme uto suọp ke usuñ kied me eken. Ndin ntak oro usun eke saika asaña asaña edi saika eyed ọfọñ, saika eyed mkpo ufọk, saika eyed usañ, suọp eyed ọfọñ nko omomyuñ ekeme ndida nyere idem, menyuñ ekeme ndida nyed ọfọñ, suọp uyere idem nko mmodo ọsuk adada eyed ọfọñ, ọsuk adada nko eyed idem.